إذا كان عندي القدرة باش نزور المريخ لمدة أيام، بس الرحلة هذيك استغرقت عام، الليل اللي ما يمشيش يعني فى بلاصة ما نعرفهاش، في بلاصة ممكن تكون منعزلة، هذا يعني <hesitation> حاجة تكون صعبة باش نختارها وما -نختار- نختارهاش، إذا باش تكون باش نكتشفها لأيام باش تكون حاجة ممتعة، بس عام كامل نحسها برشا.